Enantis sabiamus abondu de harinas peru á si hagu memoria... Essesti la harina de trigu, qu'es la más corrienti i se gasta pa hazel pan, ducis i pasta. La harina integral, qu'es más nutritiva i tien un gustu más intesu i se gasta tamién pa hazel pan i pasta; la harina de millu, que se gasta pa tortas, tamalis i sotrus pratus almericanus; la harina de centenu, que se gasta pa pan i galletas; la harina d'arrós, qu'es mu gúena pa pratus sin glutin...